Ny fomba ampiasa sira hañi teña zañy rehefa masaky hañi io da zay vao asia sira. Da amy toera misy siran-tañy io da sira tañy no ampiasa. Da amizay miheña ny fatrañy sira hañin-teña isanandro.